Yë të'ëts pujtë jue yë tyum në ko'o tët's nak tyëkë kyaxë je'e yëdun yan wachëp pues je'e yë dun tyum.